Aspiratɛr a sunu nɛ ni we vɛ ho no'on nɛ asa mite ma tete no'on twa mibini a ci'anu mi lera bun ci'anu mi lera bun oro bwɛ si ma'a subwe na bwɛ si ma'a tapira bwɛ si ma'a foteyira to bun waati so ni aspiratɛr ma we se a vɛra ho no'on so han aspiratɛr ra twa yan mibin han vɛwa vane nɛ a fato a lumu han yan toni yan we i han puna